ཐང་པོ་ཡེ་གཅིག་ན་ཕོ་མཆུང་མཆུང་གཅིག། ཡེ་པོ་བཡེ་དེ་སངས་འོད་ཕོ་མཆུང་དེ་ལབ་ཏེ། ཆ་པོ་ནོ་ཏོག་གཅིག་ཡེ་པོ་བཡེ། ཏེ་འོ་དི་ཕྱ་ཏེ་གག་ཀུ་ལོ་དི་ཀ་གི་ཡ། གོར་དམངས་བཔ་དེ་ཧེ་པི་ཀབ་ཟུ་དཀུ། འོ་དའི་རེ་ཆ་པོ་ཀབ་ཏེ་དགུ་ད་ཕའི་ཀབ་ཟུ། གམ་ཆོ་བའམ་ཕག་གཅིག་གི་བལུ་དཀར་ལྷེ་ཕོ་དུ། ཐ་དཀུ་གི་གམ་ཆོ་ན་ལམ་ཕྱ་ཏེ་དྲག་བི་ཀབ་ཟུ། འོ་དི་གམ་ཆོ་ཀྱི་ཨུར་ན་རིན་བསལ་ཏམ་དི་ལབ། ཧེ་ཆམ་པམ་ཆམ་པ་ཏི་སར་སྟོཅ་རབ་ཀུ་གི་ཐོང་པོ་འཚིལ་བས་ལོ། ཐ་ཁུ་གི་འོ་དི་རིན་བསལ་ལོ་ལམ་ཕྱ་ཏེ་ཐུག་ཐེ། དེ་སྨོན་གསོས་ན་བའ་གོའི་ཀབ་ཟུ་དི། ཀུ་ཉི་མ་གི་ཡང་ན་མད་ཅི་ན་ཨ་མ་ན། ཁྲིར་ཕོ་འབའ་ཏེ་སྡོང་གཟིག་ཀབ་ཟུ། ཞིང་པ་ན་ལྷོང་སན་ལབ་ཏེ་ཅ་དགེ་བས། དེ་ལེ་ཀུ་ལབ་ཏེ་གང་ཡང་ཐོག་པོ་དུ། དེ་ལེ་ཀུ་གི་ཧ་ཀོ་མ་ཉམ་མ་བས་ཁུ། ཁན་ཆུ་ཡེ་པོ་ལབ་ཏེ་གི།